الأدب هو من الأشياء الأساسية اللى تدل على إزدهار ورقى الامم، إنه كيف بنعرف أنه هاى الدولة وهاى الأمة عندها حصيلة لغوية أو عندها ثروة أدبية أو أو نعرف تاريخها، لازم يكون الأدب قاصص قصص كثيرة فهاى المواضيع، إنه ما بنتركها هكذا لآزم ندرس الأدب.